Tarimakase, teakang kwa reken ku par mekekan wir si nebok entadih <hesitation> woh sumewi wolah sawu tineneman serael les ma antu sera te kokong ne sakalang ka pane ero umate, rung keme da pokam palola <hesitation> memang ke par no keni ture "heh" kei kuman deking kere tengkulai ka ampit ka apae mo wali wali wose wiambali <hesitation> kei kuman wali wali reke memana simit kinapung mi, ni tute pakilutu bula sumo pi tuawin ne pelu tula sumop kasa kepar neawir sinewok wir tade oka anputi reke "heh" lute nala sumopa kei kumangga si sumop makarua kimanae kiwe sumoka kumang keni mokang katekela nitute.